दूध की बिना आइसक्रीम बनाने का एक मजेदार और तरीका होते हैं। फल की आइसक्रीम सामग्री ताजे फल जैसे केले स्ट्रॉबेरी या आम। शहद या मेपर सिरफ और नींबू का रस। फल को छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में दो-तीन घंटे के लिए रख देना चाहिए। जब फल अच्छे से जाम जाए। तो उन्हें ब्लेंडर में डाल दियो। शहद या मफल पर सिरफ मिला कर एक स्मूथ पिरी बनवा लो। पिरी को आइसक्रीम भी सिरफ फ्रीज में चार घंटे के लिए रख देओ ताजगी से प्रति हमें प्रति स्वादिष्ट ठंडी फल आइसक्रीम तैयार हो जात हैं। बनाना आइसक्रीम समग्र: दो पके केले, शहद और नींबू का रस विधि, केलों को छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में रख दें। फिर इन केलों के टुकड़े को ब्लेंडर में डाल कर शहद और नींबू का रस डाल कर ब्लेंड कर दें। स्मूथ पिरी को फ्रीजर में तीन, चार घंटे के लिए जमने के लिए रख दें।